मीऊ राय बनयामो मीडियाऊ भूमिका महत्वपूर्ण निज। मीडिया मितू जानकारी पहचेनो इद माध्यम निज, जिससे दू आनु राय बनयातो। जू कुछ तरीके तो जिनसे मीडिया मीऊ राय बनयामो मदद लान्च। जानकारी प्रदान करना मीडिया मिऊ विभिन्न मुद्दोंऊ जानकारी प्रदान लातो, जिससे दे आनु राय बनयातो। विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत लानो मीडिया विभिन्न दृष्टिकोणोंऊ प्रस्तुत लानलान मीऊ आनु राय बनयामो मदद लान्च। सार्वजनिक बहस पंग बढ़ावा रानो मीडिया सार्वजनिक बहसऊ बढ़ावा रानरान मीऊ आनु राय व्यक्त लानो अवसर प्रदान लान्च।